Feŋolu doolu bi jee to, i ka. jamaa jamaa i ka bo suutoo le la., i la boo suutoo la. wo le ka a tinna waati doo kandoo le ka a tinna. Doo bi jee to, ňaa la diiyaa, beeyaŋolu doolu bi jee to i ňaa buka diiyaa noo tilibuloo la, bari suutoo lemu i ňaalu ka diiyaa uŋ jamaa jamaa saŋo, ko ňiŋ muŋ keseyaata. saŋo jamaa jamaa a la deemoo bee a ka a ke suutoo le la. kaatu saŋo niŋ i niŋ a benta suutoo, a ňaa, a ňaa ka a. a ka tiŋ ko lanpoo. I ka a miira anpuuloo le bi jee. a ňaa ka tara wo le ňaama, i ka a miira anpuuloo faŋo, komiŋ niŋ i ye a tara ite le ye anpuuloo taa i ye a torisi, saŋo ňaa ka tara wo le ňaama suutoo. Woto. suutoo loŋ a ňaa ka diiyaa, <hesitation> tilibiloo a ňaa muka ka diiyaa baake. Bari fanaŋ i la wo suuta boo. a ka tara <hesitation> alihawaa keexaa le bala. Doo bi jee i maŋ lafi kandi baa la parisiko a niŋ i balajaatoo maŋ taa. Wo lanna suutooitelu ka kereyaa, itelu kabanbaŋ puru i ye a ke. Aniŋ fanaŋ, o itelu fanaŋ na dookuolu. waati doo, suuta dookuolu lelu ka tara i bulu, wo dookuolu la kee suutoo la. wolu le ye a tinna i ka funti noo suutoo la. Niŋ i ko. oo. kunoo doo bi jee i ka a fo miŋ jaali kunoo, jaali kunoo, oo. nna la, Nna, nna donkiloo ko: jaali kunoo, a jee le maŋ diiyaa tilibiloo la, bari a jee de fo suu, fo duutalaa yeri yeri yeri. Donku, a maŋ ke suutoo faŋo danmaa ti, mee ili foo ko a ye ke suutoo teemoo, wo laŋ na i ko a jee, jaali kunoo jee le maŋ diiyaa tilibiloo la, a jee fo duutalaa yeri yeri yeri. A munta ate fanaŋ, a la wo misiyoŋo, a ka wo taamandi noo wo suuta baa le kono. Suutoo muŋ ye a loŋ ne ko. oo, oo. tonbi sumuyaa be keeriŋ. tonbi, tenkuŋo be keeriŋ. tonbi taa be sooneyaa noo la a bulu wo le to. Aniŋ suutoo. doolu bi jee to, daafeŋ doolu bi jee, i maŋ tariyaa. niŋ wolu ko i bi taa la tilibiloo la, i la mantooroo le be siiyaa la. bari suutoo. i se a je i la doomaŋ doomaŋo kono. i si taa noo fo i ye janfa, wo lelu ye a tinna i ye suutoo loŋ ne, i ye suutoo loŋ ne, suutoo be sii la doroŋ, niŋ i funtita. i jaw jiibee. i ka jaŋ jiibee, i ka a loŋ ne ko fitiroo siita le, i ka a loŋ ne ko saafoo siita le. i ka a loŋ ne nbe suutoo duutalaalu le kono. Iyoo kuu jamaalu bi jee, suutoo, ate lemu sutura waatoo le ti, wo lelu ye a tinna, daafeŋolu faŋo, ala ye doolu daa wo sutura waatoolu le kono, ala ye doolu daa diboolu le kono puru i ye maamaŋ diboolu le kono. Woto. oo, jaali kunoo be wolu lelu kono. Saŋo faŋo saŋo, saŋo, saŋo be wolu, wolu lelu kono. Aniŋ fanaŋ, oo, daafeŋ doolu bi jee. komiw Ňiŋ saa, saa baalu. saa baalu doolu bi jee to. saa baa, i ka a fo muŋ ye miniyaŋ baalu, miniyaŋolu, wolu jamaa jamaa, i ka taa suutoo baalu le la, walla niŋ samaa baa be keeriŋ. Oo, saalu munnu ye a loŋ ko i ka kuruntu le, ee, itelu la kuruntoo, wo te ke noo la tilibiloo la kaatu muŋ ne ye a tinna, tiloo la kandoo bi jee to. aniŋ daafeŋ doolu fanaŋ na funti waatoo mu, wo le ye a tinna, niŋ e fanoo keta waati doo somondaa. i. si saa baa noo je, i si saa baa noo je, aa yaarafaŋ ate la wo misiyoŋo, a ye a taamandi, a la wo, a la wo, a la wo haajoo a ye wo le taamandi suutoo le la, suuta baa. O, ooo, suutoo lemu daafeŋo doolu ka maamaŋ, nwa wo loŋ kuolu kono le. Walaa, nte si wo le fo noo jee.